Izy kaofa hagnano omelette alaigna atody igny vakiagna atao agnatin'ny bôla, le agnatin'igny am'zay karokarohina helahela avy ake ata sira ata sira leralera fao fa tsy atao sira maro, avy akeo amin-jainy lapoaly alaigna afanaigny asiana menaka, kaofa mafana menaka igny amin-jainy ara- alatsaka agnaty aka am'zay atody igny de masaka.